A ɛn tor-mìì lu mìì pya kànà alu mìì a bee mɛ ma doo alu kor ì tere nyìe nor pya bu <hesitation> yebe bue sua kormɛ pya kànà lu pya ba para àà tor-míì pya ali miì bee lu miì alee even pya gbon nage bee lu kèn ama wɛɛ yaa miì pya Gokana bee lu kànà wɛɛ yaa mii ìlu pya ipara éé áá miì sor ìbéé le a do sor ì nyìgìa bu loo sor ee wɛɛ le pya nwii a do pya àà mii bee le alì bue pya nee aarabu aa mìì lu mìì sa tòp tɔ̃ e kaana le tɔ̃ tor-miì lu mìì e alu mìì ba lo alu kor ba naa yere logor nu yeeh bee ɛrɛ adonu adoo bu nam loo nee a doo kor lo mìì ama alunu a beze nia mda kèn a wɛɛ doo naa ama sor pya aa mìì ba kìì <hesitation> ba awra wa kpé ba kìì ɛrɛ ba kèn alu naasì kèn ba àà lo kve ba keeh dɛɛ kue ba su wa kãnã su yere sì ba-ɔp mɛh lo kue doo kor a tere mii mìì bee tere kìna kìna sor a tere sa mma ba dap sere yaa mɔɔne, lorle ba kééh dɛɛ yaa nu a lu a do kue ba ɛp kìna kina lo kve Leeba su lee nyo sa ba kìira bu dorna nu so yere. Lee ba a feeloo yeebe wa kve sa ba ɛrɛ mìì ee ba dap ooh sor ìwɛɛ le nee pya nwìì bee lu mìì lu aa dɛɛ sa yìì kèn alu nu-lõõ o ɛrɛ ba dormìì ane ba dap dormìì o ɔn-ne sa a gbormɛ aloo sìga nee bee yìra nee lo nu-lõõ sa kwa baloo nwì mìì-bekee ba buì mìì-bekee lokèn nyìgì bunɔ̃ɔ̃ sor mbee kìì a bue kèn na nwìì nate aa bee doo mìì-bekee bee lu nu a bee nu ãã nu e m sübe mve so abee mɛ ne eebu lua ebì e wɛɛ kìì wɛɛ ebi ma sa tãnbu sor ba a doo ba e tãn dɛɛ a bu lo kãnã kèn lo mìa ɛeh teah ba wɛɛ tón mãã yeeh sa doo kor a bee fìo-tor sor lo mìì a tena lo kèn a doo kor adap torba bere tor-mìì ba wɛɛ su kwa ba sere tor-mìì kèn sa sor a torna-ge aga eba wɛɛ sor yerebu kànà ba buì su ado kaani yere kèn ba buì sá uwi kaana kaana sɔr-mìa ee aafoo ayaa naba wɛɛ sor kwa mìì-bekee doo anì mda bee ɔ̃n mìì-bekee lo tor-mìì aya sor sìì gbé sor ìye ɔ̃n loo pya anì bue ì wɛɛ ɔ̃n egara mìì a doo kor a nìa mɛ kèn meah doo loo. Lo tor-mii lu nu ẽẽ abee lee loone tataa lo su ba aadɛɛ siì gbé lu sor doo ebì ne nee pya saane ba wɛɛ obe-a lu dorna dɛɛ wɛɛ yaa ɛrɛ ba pya gbon a ìna ìlìì nasi sì ba sua kor mɛ pya ãã-mìì bee le loo sor nɔɔ-ve ama kor <noise> do sìga nee ãã dooge ba ɛrɛ kpugì nor-bee kor a donee naa le na loo and alu mii pya nee yereka loo aba sor bae ìì wa ẽẽh mìì a ɛrɛ ge ale kèn dowa ẽẽ keeh pee loo kèn-ne-kèn ẽẽh mìì ẽẽ alu gbene mìì ba ɛm-ane kor o yaa nua tor-mìì nu nua bee mɛ nìa ane pya alu anì naasì ama mkɛɛrɛ nee a dap kormɛ tor-mìì naa nia-ye sìga bee kor naa bee naa gbì a ɔ̃n norbee kor a sì tɔ̃ Banì taah yebe nee ale anì naasì ɔ̃n tor-mìì ɛrɛ ba kèn ba gbo kèn ba ẽẽ ɔ̃n doo sìga nee ba ɔ̃n nee kere abee lo e aga but mda mbee dap ɔ̃n loo aga e because m bee ɔ̃n egara mìì.